Nta nzeng nze nta ẹrẹ ezeng nta ere ezeng erong erasi, bha odo usa m, erasi ikubha bha rako bha rako, ara kpam kpam re ọvai erasi ekubho ena mere oyina ovai erasi jara agwo ara arong reje ara ara resene ewurene. Are ado era rong je no ara, nta asa rong je afi jo bha nyi bha ikpa kpong ava afi bha anyi. Sa evunana ebibi azubha je, ahumo bhuno ayai o bhuno heknene ebibi, apiri apire, apire, apire, sa abhoro afi bha omere so ora ja ara azubhazub so ara ja ara akubhaizoi afi bheveno so ora ja hekaha agwo anyena, ama anang ma anang bhana o higwa erasi masi. Ja ado esikasen ora ja bhaven bhe fubho nzia arong Oyina gwen humo higwa erasio oyina je ekubho era humo banyi rade oyina ekubho ehumo ebasi. Ora bhoven fa bhona erehumor bhunor eyaije ehumo ero, saron je ani reje asa resene asije asi osene reje jara humo higwa erasi esire sojo raranio saro erasi ekpasen erasi se bhen sa vaje afi bhi kpakpor ayai jer sora bhuno ara humo ayaio sora ova erasi a humo bhunor ayai jer sora bhuno ara humo ayaio sora ova erasi a humo bhunor ayai ntasá yaire afene ava fi bhikpa kpor bhunor bhafio afene aron je sa bhoro anono je aseh hekpasen ava bheven aharara bahba harara bhanan afibho azu bheven azu abe ivere ava femo ava bheven bevi afi rekpasen ana higwa erasio ahob afi fon bhikene bhasio orani anum nzen tereze erasio bhayi rade